Alkilab ma chatta biwalifunnas, fi kilab biwalifu siyaduhum bas, nasal bait bas, fi kilab biwalifunnas aljiran alkulluyom bidukhulu lel bait kula, fi kilab kan al jiraan kula ma mmurrum behum, haw fi kilaab kan yamtannadum addaif al biji biakkhir fil bet kula kan akkhar le mudda fil yom wahit da khalas.